Ny karazagna fanatanjahantena laloviko tsy dia misy loatra raha ohatra ny anahy manokagna ankapobeny fa ny tiako aminazy io fotsiny zany dia ny baolina. Zay fotsiny ny anahy no tiako.